يكون حر لانه الحر اقدر اطلع ما اقدر اشرب حاجات ساقعة هقدر اخفف هدومي لكن البرد مهما لبست واتدفيت هو برضه برد يعني احس انه انا لسه بردانة والمكان نفسه كله برد فلا اختار الحر.